Koa raha karakjegny volagny aminanjy raha marigny we zaho to rao misy dia tampotampoka tsy maintsy anoky kay mbao iambaosonao kivanahy io ay zay figna koragniko aminanjy